Mm, o’meh bib dōō kɔ, ē nɔ m’bēē si or ē nɔ alu ba tam m’bēē dóó’a. Ē gha, dōō kēn alii si lōō le dō, ama, i aa kueh, m’ loo’o! Ereba nwii nee damā aa si lóó pya khana, a’le Gokana, ale taa, ale bu eleme, maa batam e’alu asi né nɔ aa’kueh é neh fóh nu kɛnɛkɛ̄n. Lo batam ā, nɔ pya iteh bēē i tɔghe ghi’a ādōō kɔ ālii si lóó ama, i lu kèè lōō pya dɔɔna si lōō nɔ bēē kɔ lō o’paeà aa’kueh o’dé nu Sor o’bu āā’kueg ā, o’ere é sor é o’yema nee kàrà maa. pya bari o’aa, ee a’lo. Pie déé o’sina du wēē yaa bari nɔ bēē o’dah tɛrɛ tōbà, lō o’lɛ̄re nee tōbà o’su nee lō kàra yere kēn o’aa aghān, aa ɔrɔh é bu tórma, o’aa nee kera kera bèè bari, ale ale ɛɛ, lō iye keré biiraloo, ale bãgà ama, ale lō i kere alɛ-nyo-zoo. ale, ale aghān, ale ba, baa akɛne é ālu béé bari i wēē kerè ghi, ne ba ɔm, dɛnɛ ee’a ama, o’su aan déé o’yere lòò, o’bui nua maalō Tōrmiu ama, tormii lo’a āān déé O ɔn, sigha ee o’su buma mii beke. Lō mii beke’a sigha si lōō ba dōō ye “kaikai” ē sor o’ āā dēē e lō tormii, o’hué, néé’a apara abui ba ba wēē ye si nee ba we’a yaa. O’dāān maa maa nu. Pya o’ o’tɔ naa bia bu nààbāh. Lōō lu lōō waa fōh nu dōō kēm fōh nu dō, ōō yaa garri, ōō yaa zia, dɛdɛẹn nu o’gi ē le’a loo, ab’a bēē o’ ere ghe sor su’e wēē zua ahi’e. Nyorbēē sor yii wii, i eresor i kere yii tɔ-zia, i ere sor i kɔ ba dōō akpor-nam. sor i si’an wii lō. Lōō, lō akpor-nam, nyor-béé āā’e lūa e-aɔɔ nɔ o’kpor o,’wii ā, o’foh nu. I fōh kpakpaa, i fōh ikpɛɛtɔn, i foh nee akpakuru bu zii kere nle Sor é leera kpakpaa ē āā yɛɛ, ikpɛɛtɔn aa yɛɛ, abi’a akpakuru é’a bee lu a’foh bu lo ue ē. O’ere ikpɛɛlōn lō gua, o’ ere kpakpaa lō zua. Sor lō ka é leera o’bugara garri, o’yere, o’kwo. O’bugara akpukuru sah o’kwo nua garri pya néé dé, pya néé ere berèh āān lōō. Kēn lō sor mea dōō lō. So lō wāā si wii, pie déé aba-ɔɔ ōō’ dāb kii bu ue we’a sitam; okue nee pya tam-kpugi ba’e nyornr a’si Sigha nèè para tam ēē zii. Sigha néé su ikpabe su si’an, sigha néé su ikɔn-tua su si’an. Ere lōō tua i’bēē kèrè i’tua bariba é i’bēē si’an nee wii, ēre a’lo’a ka’a, ere lóó ikèrè shovel ā, isu nee si’an wii ē sor wɔ-nam. Sigha néé su ghɛn su wɔ’an nee nam, aba bēē kɔ alu a’lɛɛ ghe abi’e nɔ. Sor waa lɛɛla a’bie nɔ lō ue sah, o’dana bēē ɔb. Lō a’lu lōō ka o’bɔgɛnɛ ɔb or o’bea bu lō kēn ɛgɛre kpaa, o’yere mia yɛɛ ɔb, o’dōō ned dōō wò. Sor waa dora sah o’fōh pya o’nu é waa ghi’a foh, ereba bēē nu alo, taa alō kɔ afoh ē ofoh sah sor ē ina sor bugara neh sor a’gbi, o’kue pya néé. Ē sor i’ee foh zia lō déé ni, i wēē foh zia sah, lō o’ere pya o’wuga, pya e’koh é akpo wēē le lōō, ba’e zii ɛgara zia. Sor bae ɛgara lo zia sah, bii dana bēē dɔ bànà, bü dɔ bànà sah, sah lɛɛ lō asāen bu bi sikēn su’a biira asāen ē are le nyor kpo ā, o’bara yere bu bànà ē bèra kɔ bi zimi. Pya é tuuri hɔ bae sikèn su pie-kpaan yere bu, yere nua aghan wee tɛma lōō lō zia, ba yere asāan tɛma lōō lō zia. Ba dɨ asen sikèn tɛma nua kpo, ba déé nua bèè be’e sere kēb. Sor é sigha mee āā kēn. néé é si waa sip teh lōō. Teh o’sip lōō’a o’sip isaghini téh lōō zia e’dah dɛma ba tèèra tɛɛnlóó kii dee nyɔ, o’su lōō gbene akpotéh yere, piosor zii, é é baa akum zia lō zii akpitéḥ o’su baa akum zia yere yɛɛ. Sor é dum’ā ina nɔ o’sikēn si’a lāp pya lō zia, so that, lōkɔ a’dɛ̄n kü nɔɔ sah ā āān aglu ba or gbàbà bu ue sah o’mue kēn o’tɛɛn. Sah o dōō kɔ yihe ɛ̄ɛ̄ a’dum kii nɔɔ, zu’ē sira bu ue. Sor bòò dɔɔ ā èbèè yii keneken, yibe bu lō ue gbaa lee sah o’mue sor o’bugara zia é ere bu a’loā ere bu pya nèè. Sor waa gbi’a zia, pya a’bèè nyɔrne si wii ā, o’bèè wa dɔɔn zia neh, é wēē a’fōh. But lōō déé sor yibe nu gbaa āgha’alɔgɔ néé naa dāb na kue pya nèè kɔ do’i si wéé foh zia. Nyorbéé sor o’kue néé kɔ a’lu wēē foh zia, i’béé yaa zii aba élo zia lòò òòhtüp. o’yaa alo’o ken, òòh tüp, kpugi ba, é ’o kpɛlōō lu maa ɛɛ, a’dòò kɔ aa taanà néé kɔ kue mēh mèh isi wēē foh zia, kue mēh méh isi wēē doo’ma, aba wēē si’e foh akpukuru nɔ ba kɔ ne néé ā. nɔ béě nu é agha, nu é na āh O’ōō bòò pya o’wuga mue, pya o’wuga naa gbi naa mue é nyor kēn nyor-ue mea do asi dèè nya-wò and lō oo ere nu waa si ba naa büün ā yere yɛɛ néé but lō o’ere nu waa si ba büün ā nua wa wuga. Kē dɛdɛn nu mea dōōlō. Ereba kēn o’bèè le pya o’wuga é gbi’a mue lō o’ere nu waa si lō. And lō ōō ere lɔgɔ nu waa si, kērè o’toh, ab’a sor o’dé nu sah, ba’e kuéā kɔ o’siu si lō ka tam amà é lō adōō kɔ zia i’bèè dè ania meh anaa lu pya-pya, osi nu yere dɛɛn. Lō ōō’si lō bira dèè ba kɔ̄ kɔ a’to’a déé meh o’si’a dōō, āma, aba sor ōō lu wēa dōō’ā Dɔɔna dēē o’sikēn lu, ba nu ɛp naasi bega dōō kɔ meh o’wèè dé nu wa si or o’lu‘e wa wuga sah nu be’a agha lōō. Kēn lō sir nyor-ue mea dōō lō. Ereba kēn o’kü, a’le o’lu néé é o’ àà si lōō Gokana, ale o’ aa lōō si lōō khana amà, werelōō naa i le na yɛɛ; gbaalōō naa i le yɛɛ. Ny anua yibe pya numa le, nyorne bèè kɔ dɛdɛɛn néé ghi’e tɔɔn dèèsi. Lɔgɔ néé naa lünà kɔ meh m’da namah ā, meh ālu m’na m’kpaa loo néé ama; lōō néé ama, é kèrè a’bere alɛ nu a’bēē kpɛdɛme nwii ba bèè maa, gbi a’sunu ē’a kuu lōō lōō gbene néé. A’dōō wereloo āā ile yɛɛ. A’dōō kɔ alɛ̄ɛra neh taaghan a’bèè i bia yɛɛ sah lō o’kue kue, ā ere pya alɛɛ kooh éé kue kɔ ba ziba, o’bèè ye kɔ’e ue si, o’sua kɔ ale élua wōh ama seh, o’sua kɔ ale élua wēh ama, a’dōō kɔ pɔrɔ pɔrɔ nwii neh pɔrɔ pɔrɔ akōbèè ā sikēn èè lōō kēn. Lo néé āsi yii bu’a, ā lāa ye kɔ bu a’yii. Kēn a’dōō ne sor ba ɔn pya sɔn ama lo. Sor ōō ere lɔgɔ nu waa doo, a’dōō kɔ o’mue o’kooh, i’bara énu. A’ kɔ o’dōō ama, ōō dāb dōō ama, o’nyorne ye kii ikēn a’ɛghɛtēn, wáà sua wàà inaa ye nyorne ɔn pyà-sɔn, wáà sua wàà in aa ye nyorne ɔn pyà-mii ē ōō’bèè ɔn-gara ghi. Sor é lo’a si toora ē ōō ere zia ē wɛɛ dé ā, lō nu yii’a bu akōbèè ā nyaane bèè. O’dana bēē kɔ ba tere ā, daa bēē sor bae, ere lōō pio-sor bae gbi tɛn lòò kɔ anee daa meh nu o’de. Ere ba néé a´bẽẽ mue dõõ wò ã, o´nyo kànà lõ néé kɔ a´bẽẽ dõõ dõõ wa kɔ dõõ wò kɔ mii o´bèè ɔn nɔ a´bèè a´bonme a´seh, nyorbee pye sor a´dõõ õõ´ sua kɔ mü é bõnme á. O´kɔ nu, ue anaa bɔlõõ kɔ o´bee kɔ ne néé. O´ɛp na anwadɛɛn yere yɛɛ nu waa dõõ. Lòò, lõ ba ama kẽn zoghe kɔ meh alee é kɔ meh sor waa ãã kẽn o´dãn nu pyaco´néé a´kɔ ne, o´nyorne pya o´nee gbaa loo bu ɛreba si dẽẽ, ale ba kü tɔ-bari dẽẽ kaa sah o´mue kɔ meh lõ o´kii lõ kẽn meh e´lee a´lõõ, lee kɔ waa dõõ alõ nyorbẽ o´dah mue dɔɔna kooh é anaa wee si na ghe, ẽ pye-sor a´bẽẽ dõõ pyà-nu alaba tɔ ẽ sah ye ka neh ye teh bẽẽ ye wü, ã sua lōō si aya nua ikẽn ẽẽ bēē bōō si. Sor é ina. alu aba-ee. ā yeredee kɔ kē ba gba bià dōōlò. Yr ka bèè dōi wōm. ye teh bēē dōō wōm. bu ulɛ āā biira, ɛɛ dōō wa wōm. A´dōō kɔ sigha néé naa yiiba kpoa nɔ béé ba kɔ a´dān wa lɛɛ bèè kēn. Srcgha pya o´wucga ba kɔ ba. bu wa ee lō lōō kā iya ni nyor bee sor ba kɔ dōō ama. ē sor kpakae kɔ nee kɔ meh o´dān sah o´dōō. o´su mue-ue o´teh neh o´ka nua mue-ue ē ā āā ba Bari sah kia dōō kèn é alaba kɔ o´kia dōō. meh o´dee dum e ̄ yii lōō. Meh lo o´dōō dōō wo. o´mue lee lee ā āā bu ka neh teh